. Akea ọfiọñ isua, ọyọhọ ọfion iba, ayọhọ ọfiọn ita, ọfiọn ina, ofiọñ itin, o ̣fiọñ ituskied, ọfañ itieaba, ọfiọñ ituskied, ọfañ itia ABA, ọfiọñ itaita, ọfiọñ ueukkied, ọfioñ dup ofan dupeael, ọfiọñ dupeba.